Nse wo fo noo le, parisiko kalaa, <hesitation> kalaa i ka safeeroo ke ňaamiŋ, komi niŋ i ye kayee taa, i ye kayee laandi, i ye bikoo taa, i ka, i ka kumakaŋolu fo, i ka i safee, waranto i ka losoŋo taa i ka a safee. Kalaa ka dookuo ke wo le ňaama.